Izy koa bòka aminakà zen̈y koa fa handeha han̈ano asa soa handeha hanampy irô olo sahiran̈a ndreky rô <hesitation> mila fan̈ampian̈a àby io. Vôlohany akendriky mila zahavan̈a zen̈y oe azôvizôvy àby irô io? Ndreky ino àby raha ilain-drô? Ino zen̈y lay ten̈a ny mampasahiran̈a rô? Ino amy zay zen̈y ten̈a ny ilain-drô amin'ny fiain̈anan-drô? In̈y aminjay zen̈y abôkaiô avory de in̈y amy zay handeha amezan̈a rô bòka iô, arakaraka zen̈y. Koa irô zen̈y olo sahiran̈a mila vary, mila hanin̈y hoanin̈y in̈y zen̈y, sakafo zen̈y avory amezan̈a rô.